Ca chiquin caŋ cap cʉsa jʉnʉn cap pasadu este hʉy mechpa cay cʉspapʉ te tzuji te tzuji tecap wʉtpa te yajcʉjʉ hʉy patpa ca nʉtz cap hʉy yacajpa cap hʉy cʉspa juyʉnʉ, mʉa todo lo que hʉy patpa cap hʉy cʉspa hasta te wacastʉg ene wacas hʉy cʉtʉgʉypa te potrerujʉ cap hʉy yacajpa y cap ca pecaam ca pecam nete tejiam tiempu cʉtucʉ cap ca chiquin caŋ yʉji cucuyjʉ tʉgʉyʉ hʉy yaajpa ca yʉlla ca yʉllatʉg hʉy cʉspa adios hʉy shudʉmaŋsucʉ shudʉmaŋsuco ca pʉntʉgais a cap hʉy yacasucʉ otro tumʉ nete tʉgʉyʉ nete ca chiquin caŋ ca jalʉn ca jalʉn ca wʉti nʉjʉ ca mʉŋsucʉpʉ tzu ca jama aŋsʉŋ cap tijwʉ hʉy jʉspʉcʉ cay mʉnpaji ca jalʉn cap hʉy yacajwʉ ca jalʉŋ ca caŋ'is entʉ ca caŋ hʉy siguichʉgʉmaŋsucʉ siguichʉgʉmaŋsucʉ ca pʉntʉgais hasta que yacasucʉ nete